السلام عليكم ياخوي, شخبارك؟ <hesitation> العفو منك بغيت تدلني, وين أقرب مركز شرطة قريب من هنا؟ <hesitation> أنا أول مرة أجي هالمكان وحقيقة ما أعرف المكان الزين, ممكن تدلني ياخوي؟ يعطيك ألف عافية.